C̲h̲i nak mzin lë'kga ñu'dz nak mzin sdza'lda ldoma mzin, lëk'ga c̲h̲u'nn mzin daño, na'p lë' mzin bë' lë ziñal c̲h̲ow c̲h̲obgiat lë' mzin ted gow giat, gununa liga ñu'dz mzin sdza'lda ldoꞌma mzin.